Haamriq ommaq iks kah peris tähtsäq as'aq. Ma olõ kah <hesitation> haamriid mitu kõrda kasutanu. No ommaq näütüses ehitämisel väega tähtsäq, selle et neidega saa naklu sisse lüvväq.